Ia, fampiasan-drô lapain afahany maren̈y akendriky e. Zen̈y tain̈a ny volohany afaka mitandren̈y aviô afahany koa zen̈y afaka miregle, karazan̈a ino ma fivolan̈ana izy? Fikorin̈any ny lio anaty aminany ao koa sofini-nany lava be in̈y ze.